<hesitation> iya injo sabung kupakea anrio, <hesitation> sabung lefboy, nah iyapi injo na ku anrio <hesitation> battupa ri kokongku, assongopa, jammarapa, napakua <hesitation> apa, napakua <hesitation> jammang, injo punna la kupake injo sabunga <hesitation> ku sapu-sapu rolo ri limangku, nampa kusa-kusarei ere, nampa <hesitation> kuasare <hesitation> kusapu-sapumi kalengku, <hesitation> apa injo pole, jari punna maing ngasemi injo ku gosokkan injo kalengku injo sabung mandia, <hesitation> kusirammi kalengku, sakgengna <hesitation> tangkasa, <hesitation> rie to injo anu <hesitation> sabung, sabung pa bissa pinjeng nah injo anrenna sabung pabbisa pinjenga, <hesitation> sanglait, iyanjo iyami injo kupake, <hesitation> punna pa bissanna <hesitation> kusare rolo ere nampa kusaremi kuanumi injo anua, <hesitation> sa <hesitation> sabung sanglait a ka ri erea, jari punna busami, <hesitation> kuanumi ri anua, apanj pannea, panne. Jari punnamaingmi injo kusabungi injo anua, <hesitation> pinjenga, <hesitation> kuanumi, kunanro mi kah nu bersihmi, jari rie to dikua injo sabung a bissa motoro, <hesitation> injo sabung pa bissa motoroa,, <hesitation> punna nakke injo la kubersihkangi injo motorku, <hesitation> biasa appadaji <hesitation> sabung sanlaight tongji kupake, padaji anua <hesitation> pabbisa pinjenga, jari punna la kubissai injo motorku, battupari mange ri koko <hesitation> jammang pi injo motorku nampa kubissaimi injo.